الصراحة مدينتنا كلش كلش حلوي من ناحية السياحة بيا مكان اماكن اثرية كثيرة وبيها انو ربيعين بل السنة ما ربيع واحد واكلاتا كلش كلش كلش طيبة تختلف عن باقي المحافظات ف وابدي احكي عن تفاصيلا والامااكن الاثرية بل التحديد.